Mabi namwa, mabi namo <hesitation> vakwa vake bana nichivonana navo mara kwa mara, aghire venu nichivona navo kila siku nkebana vake bana. <laughs>